الوقت الي كنت فيه وايد <hesitation> يعني حظي حظي شين كان يوم كنت رايحة حق عرس صديقتي وكان يعني عرس وايد مهم ولازم اروح بس وانا رايجة سويت حادث بالسيارة فكان يعني حظي جدا سيء في هاي اليوم